أفضل إني أكون شابة بالغة، لإني أجدر إني أعيش الحياة بجراراتي وأحجج أحلامي، فترة الطفولة صحيح إنها حلوة، بس كإنسان بالغ أجدر إني أستمتع بالاستجلالية وأخوض تجارب جديدة، الشباب هو أجمل فترة في الحياة، مليان بالمغامرات، والذكريات التي لا تنسى مع الأصدجاء، مع العائلة، مع المجتمع المحيط.